मोर घरे भान्सामे बहुत मेरके खाना पकैना भाँडा हँइ जउन अलग अलग कामके तहिन प्रयोग करतियाँ । जस्ते कि मोर घरे बटुली हइ जेहमे घरका मनै खाना पकैतियाँ । अइस्तहिं करके कढैया हइ । कढैयामे तेना पकैना काम करतियाँ । अइस्तहिं करके कसढीया हे । कसढीया कहलके बडे भयंकर खाना पकैना भाँडा <hesitation> हइ जेहमे जब ढेर मनै अइतिया हम्मर घर तउ कसढीयम खाना पकैतियाँ । अइस्तहिं करके कुकर हे । कुकरमे हम्रे दार पकैती । अइस्तहिं करके भगौना हे । भगौनम हम्रे भैंसियक तहिन खुद्रा पकैती । अइस्तहिं करके ताबा हइ जउन रोटी पकाइ बेर काम लग्ता आउर जाके तस्ला हे, जेहमे तेना होइल, चाउर होइल धुइना काम करती । अइस्तहिं करके चम्ची हे, डोई हे जउन लैके भात आउ तेना चलैना आउ बरैना काम करती । अइस्तहिं टठिया हइ, टठियामे जब हम्रे खाना खाइ लग्ती तउ ओमने बराके खाना खैती ।